Zi sa shaŋ ma ve ma boma se den ke aŋa ma go eshe emabwo muso ve mu weno mu mugina aŋa muso den amabwo ba ai mabwo si muso we onet ba domi emabwo we ye tɛmeki mmu onet nyo bebet sa gyi ba ga mu emabwo seke gbei dole mu zhoro cii ha a oŋɛ we ede akai ne mu ko zek ba mu gu onet nyine be vep embabwo seke ya gbei dole mu giya mu mukpa she zek ba <hesitation> emabwo ke gbe gbei ne oŋɛ wede akai ne mu zhoro mu yu onet mu mu jero oje lene muko jera oje mu o mu mu mu jero no no jera oje ema bwo we gyɔ le mu emabwo <hesitation> oŋmkpede ne lem domi etɛ me onet kpa sa mu ove ekpa samu vɛ anyine wa tɛmeki mu <hesitation> ke mu deki kama mu deki eti alum mu kpɛti mu kpɛ ti aŋkeli mu je we ede awe etiɛ ve ma embwo ke we onkpa ke kpa samu oŋhos mu zhora sa mu so ko zhora ciya mu yu me muyu oneto emabwo we tɛmeke mu domi muze mu jina aŋa lenɛ muso wene emabwo aŋa mu ba emabwo ci vo vo aŋa usa go oŋa ba domi ko muso vɛ mu zek j ju emabwo emabwo nyine muso kpese otryning ma ko muso vɛ mu katɛ eti vɛ ju goi sama eŋke ne ema ma abɔ bɔ saka den kpo tryning amabwo be dok eti mabwo je gawaje mabwo we je sa mu je gawa je mabwo jeje sa mu ama muse vɛ mu jin aŋa muso dene emabwo ba Su zeze ba koma manufa ema bwo ko enshaga emabwo ke ci weno aŋmpede ne lem anyime gyap ve kpasamu ove ko bebe u u. zhoro jot ne ema bwo domi emabwo keci wena aŋmkpede ne lem su sui koma anyine saka jamu eŋke gya nyi kila a shaŋa agyira aŋɛt to saka shaŋa agyira aŋet to mu cu sate amabwo emabwo sesi gya mu nyi dɛ ve kai eke gya sa jama se wu lapi a ba enyi we aŋɛt to emabwo keke <hesitation> kpa shaga set ne emabwo koma mu riga mu kpo koma emabwo wene ashaga emabwo keci weno oŋmkpede ne lem oŋmkpede ke go she anyine mu ju oje koma mabwo mabwo sine bit ba emabwo sine taba bit ba ko muno ve mu jara oje se jene emabwo ke nɛzhi nɛzhi nɛzhi nɛzhi ne kpede seki nɛzhi ne kpede je sho awa je se je egya ema bwo sa kpa ke mabwo saya mu mabwo saya ke emu muso yake ba domi mabwo mabwo se keci weno oŋkpede ne lem susi.